Epeo retako yaiporu ipuere vaera yande yayesa pipe ipuere vaera yayeaviki kavi vaera yaesa kavi vaera keti ketiko ojo yandeava eh aguiyeara yande yandekia ñae keti yave jaera yaiporu ipuere vaera yayeyoe kavi, yayetio kavi, yayeaviki kavi yaja